طبعًا أحب التحدث عن مجموعة من الموضوعات اللي تفرحني وتخليني أشعر بالحماس، منها السفر ،- الت- الحديث عن الوجهات الجديدة ،والتجارب الثقافية منها الهوايات زي الرسم ،والكتابة، الطبيعة، والمناظر الخلابة <hesitation> -ال- شوية يعني أنغام كذا زي ما تقول ،وكمان الأفلام ،والكتب.